Sta chì a l'é unna domanda che besorrieiva risponde in doe mòddi ò con un mòddo secco ò beseurrieiva parlâne pe coscì eh ma pe coscì, atro che trenta segondi e alantô diggo solo scì e bon.